कुत्तों की नस्लों में ज्यादातर कुता मिलनसार हूंदा। फिर इन भी दिखेंदू ज्यादूं कि हम उंथै चीजों थै कन कै तरीकै से सिंखादा छां वा उन दगड व्यवहार करदा फिर अलग अलग जाती कुता पर भी निर्भरू करदू की कुता छुट बडू च कुल मिलेकी हम उंथै जन सिखोला वे हिसाब ऊं मा परिवर्तन आंदू